Chini bharat haste o khe hatai rwgwui juda juda nokbar twuibar. O haste ni kaisa fasing khe himalaya tei kaisa fasing khe somudro. Amoni bagwui o haste ni nokbar twuibar belai no ferlai o. Kaisa bwkhak watwui ongkhai tei kaisa bwkhak satung. Purba uttor bharat tei dokhin bharat ni hatai o belai watwui wama bagwui sinijak. Aboni bagwui no o jaga o twui tormani jwngjal bisi brum brum nukjago. Phiaba o haste o kwchang jora khe belai no kwchango tei tungna jora o khe belai no tungo. O haste o koi ek jagao borof bo klai o tei jaga jagao nokbar kotor bo fai o.